Ajan ku chí ho o on. na ko, nako nañoxo na ko nañoxo ta nridanina ho o on. kan va xao chí ho ñañoxó tu davo na kini ka cho'ó tá, kana ña hay ña ka ta kini ngua kachoña, oxa kannro xhínña chí kini xá'a iniña do na ko ñañoxó ta kan vao chín'na ta kan vana yio'ta ni nirni ta oni ninrini na ña nao a na'naa xhió tá ni kutoni inina ta ni kutoni inio m jum.